באש תתהלא פִנבּתאת לפדאר, חצכ נחטהום פִבּלאצע פִיהא שוִי דיאל דוּ אלטבּעִי, ולכּן מתכּונש פִהא שמש קוִויה מֻבאשרָה, נסקִיהום בּאעתדאל מַנְערפהומש פִאלמא, וּמתח'לִיש תרבּה נאשפה בּזאף, נקִי לאואראק מלְע'בּרה, דיר להום סִמאד מָרָה פִשְׁהָר, וּשוף כִחצכ תבּדלהום אלאצִיץ אדא כּבּר נבּאת.